<laughs> Resaky hani koa izañy ty. Sakafo farany nihaniko eka. Sakafo farany izañy da sosoa sabeda miaraky kitoza. Andrahoana avao i vary da avela masaky misy ranondranony da endasy koa hena kitoza iñy da asia sira; da atao mendy mendy soa da matsiro.